<noise> e ngoji mane nako toma idu nege ankia jam- jam <hesitation> takoro mogioko <noise> nako uwa nako woma tawana uwa kan takoro mogiokika manege duru nako woma tawana kan ya done takoro mogioko de sinoto bolo <noise> de aje kawoma idu lo duru mane ankia nege uwa ina momojo de aje woma idu manege duru nako womomojo ato ka wutu moi ato ka wo kiolokuwa. <noise>